<hesitation> Iha, maro karazagny zegny sakafo manjary <hesitation> amegnigne. <hesitation> Misy hena, <hesitation> a laoko zao manjary atô- njary atô laoko megny, <hesitation> voamegny ôhatra hoe zarikô regny manjary amegnigna koa o, de misy fruit sasantsasany koa zao manjary amegnigna.